X̱iꞌk nak ngid xki diꞌltsa tsu x̱id mec̲h̲ gakda gakda tsu man xki porke nap lëꞌ man til o lëꞌ man igëtlsa xki, x̱iꞌk nak ngid granj gakda tsuga ngid krioy x̱id xki nap diꞌltsa diꞌltsa lëꞌ man igëtlsa xkomier lëꞌ man. Ngid krioy xki nap xnusa igët ngid granj, gakda tsu man lëꞌ man xdil, mas bien <noise> x̱aꞌ x̱aꞌ tsu ngid xki diꞌltsa <noise> kon mec̲h̲. <noise>